كنت عايزه أقول لحضرتك معلومه حتي لو متقبلتش في المقابله الشخصيه *( الوظيفه) أنا سعيدة اننا جيت و عملت المقابله الشخصيه مع حضرتك و اتشرفت بمعرفتك و دخلت الشركه دي و كنت وحده من الناس الي السي في بتاعها اتقبل عنديكم ، شكراً جداً ليك